إذا تعذر الاتصال بالإنترنت عندي في اكتر من طريقة لحل هيدي المشكلة; أول شي إن احنا بنحأول إن نغلق الچهاز ونتركه شوي ، وبعدين نعاود نشغله تاني هادي طريقة و- وبيمشي الحال، ثاني شي إذا ما فلحت بنحاول إن احنا ‹ hesitate › نروح على الاعدادات إذا كان في أي شي مش مظبوط بالاعدادات نصلحه، إذا ما نفعت ممكن إحنا نتصل بمساعد أي حدا متخصص.